Senin salasa rabu kamis jama'a sabtu ahad unga ai nain senin ede rawi ku <hesitation> ahir ahira ke ya unga libura kampusa tara rawi pa maru maru aka kos mpa'a ngaha nono kopi hinti rongko ya kamiri hape wausa kamiri hape de na caru sana par iu de kamiris hape de waursa nggori kamiri hape de noro kafuru kopihinti ka caru rongkok katambua obu na nggori ede nggahim ai naina salasa de tiara <hesitation> tiara di rawi raun nuntusa ahir ahir ake ica kai kamiri hape de awi didin de wara ja lao ra lao tio kanari ja rawi dunia deni tio rawi dunia de tioku oi ma rai de oi ma rai ara jawa de bune rai oi biasa depa ni mengalira aja bunesi nggahi dou <hesitation> petua ese mbojo kani mengalira ede ku rai oi de de hidin de awa kulo progo ede ku hidin deni lao tio ku oi ma rai de de ainaina rabu de wara jara lao rai kandede kai batu rai aspa deni bunesa Douma ntoi ngahi mu lampa batu ncai si lampa batu ncai bausa rombo ncai ede lampa rombo buasa mbekon de lampa mbeko edep rawi deni wauja ainaina kamis de tiara ja rawi rau kamis de awi awi nasi awin de dera maru lo sambia ai kangata ni maru au ja mandede bune nggahi cinak la rija nggahi mu maru de bune hanu sih bune tana'o made ngahi na ni de sanai ake hari juma'a de tiara rawira maru de yu'u bola maru <hesitation> lao juma'a ja kande ni pala edaku rawi dou mo mai kuliah ara jogja ke lao juma'a de lao ngupa ngaha sih eda ku wati ara nia lao sambea sa ni lao ngupa ngaha kambocu tinti kain lokon deni wausa wausa nggori sambea jema'a ka eda watipo nggori <hesitation> sala kiri kanan de waura tu'u sih dou ampo na ompo ma wana sih sala imam ka wau tu'u lao rai <hesitation> lao rai weha oha ka de hido auja mandede lalom re stenga made mori ke dei aina sabtu awi didin de tia <hesitation> de mpa'a kabua ngaha japo la'o cinar angi ma wara ara ake keni mpa'a puru janga ku ngaranani janga de waras mpeken si rampanga dani re <hesitation> de ra rumpa bune <hesitation> ma janga deni De hari minggu de bune biasa kai hari minggu de lao lampa lampa lao kalili lao wara ja lao ntan ntanda biosko kani skali skali de niki aim minggu de